Nkyɛ mɛpɛ dɛ awɔw bɛdze me paa osiandɛ awɔw wɔ hɔ yi ɔdze wo a ibotum aka wo ho hyew. Awar a ana enye wo dɔfo bi tse a ebotum akɔ akɔda ne nkyɛn nnyi wo- obi a mpo wanko- wankotsee na etse a botum apɛ tam a no mu yedur akyekyeer wo ho ɔyɛ dɛn aa aborɔkyirfo mpo a "snow" tɔ mpo wɔ tsena m'. Awɔw so dze wo botum apɛ biibi ɔbɛka wo hyew " heater" esi wo dan mu anaa beebi a ɛwɔ naaso ɔhyew de wo a mpɛn pii esɔ "fan" mpo a enntse awɔw, ɔhyew bebreebe no koraa mpo ama ehom mpo a onnsisiisisi do ntsi nkɛ emi mɛpɛ dɛ awɔw bɛdze m' osiandɛ awɔw dze motum apɛ biibi dze aka mo ho hyew asen dɛ ɔhyew bɛdze m'.